<hesitation> bero vava en to tatavuts nor, na nabana sisinor. Bero vava en na nabana sisino, sisi nor a pe kor ka nao tete menor pe kaovo pene a mukai, <hesitation> taem ne iu e kaovo ka tsiako komana ka nao kata e kaovo ko tsino vaots anane pa tsiako a ma kiu. Ka tasu voa veni veni pemam te vono ma ko vaots nane pa tsaiko ama kiu bero ar ne tasu voa veni veni pemam pa ne mam te woa noma pa vavaots woa veni. Tate pa kiu kiu ama kiu en vau en inu bero ar kiu en vanu en inu noro ar kaovo to vaots na ne ma bero nan u bam potana ubam potana tsene muka ta onoto nu pa tsiako ar ke kaovo to vaots na ne marit tate po vava en patsan matopo u nom ovavaen pean ka op wa em vani tsa pe te tasu enom bero vava en to sa sata nor po ve ara e viu or eara e kaovo to mukai ta nata mora era e kaovo to mukai ta nata nora era vava en ppa vo so tote voana veni. Dema ar vati, kah sinoer pe kaovo emam to ti nom e kua pean. <hesitation> taim nor vakoto nor kor tsoer upas. Te nor tsoe upas, ka stat ter pamama to pekua. Kanao potuna po taim, e kua tavuts rekasa ne kao voeni kor mamatopo pior. Ar vati nor taim dama varona en dema ka ser nor pekaovo, tama kua vui nor sino. <hesitation> va vaien buanavi bero to tsutsuk na mam bero ar tsuk no os, tsutsuk no va ar-va ar tombuana, ar nor buar te voa nor, nor vo ar tasua nor, ta tso kama bero ar, sopo patate pe tsumbu rara. Ma-ar buar veri rova kora to tsiako nor kovae-en te upas na. Tes ena nambana to man gavano po tem, toro tem po ma vavens oro poe vero tsotsok po u peara kita ena po u, po u ro po meati a toto nora pe kaovo. <hesitation> ven pos to patsan a vasisio tsuko ene, ne-nene ki-kita to siar ne kaovo nare pomana to am buar, ka en a komana to ama ka vevets tsinar peo po taim nor stena ba stri mama to pior koteno mam ta no po koa motomoto penom. Onoto en pa romama e mam to tevos ne noma pa vamatopo kua, ma ar vakav.